أنا أفظل إنه أتجدم ميتين عام للمستجبل، والسبب إنه أنا عارفة إنه بيكون بعد ميتين عام الحياة أجمل من كذا وأسهل، وفيه أشياء جديدة وتطورات جديدة أبغى أتعرف عليها وأعيشها، كمان <hesitation> عندي فظول إني أستمتع بكل جديد في الحياة، وكمان لإن الماضي خلاص إحنا عارفينه وعشناه ما- ما يحتاج إني أرجع ميتين عام للوراء، ما في شيء شيج.